Biby maimbo, tsy haiko anaran̈any e fa raha zen̈y fo biby manidin̈y ely, madiniky rah zen̈y koa fà lera andra mafana in̈y ndray misy amin̈ay aty. Maimbo amin'zay izy koa fa vonenao.